Fuambe fi- fi- fijo thore merera imbongo mbichwa ena mumu haswa kitunguu kivishi. Ukarafuna- uka- ukarafuna kitunguu kivichi kana kwayaa kindu kiva ghaegha ghaenga mu makabichi, vitunguu wechi labachi kachumbari. Ukaya fijo haghire nkighire kitunguu, mera hata kitunguu swaumu herakio ukakirafuna mumu kichie- kichinika mumu mbongo mbichwa ena mumu. Mndu alerie phindoroka kuthamithia aah! kwakiko- kwaicho uwichwa